One of the fastest or one of the fastest animal I know is lion, lion is fast in running be- because when a really hungry or a need something to eat it doesn’t joke a can’t joke with it a can just run after it and get it and ley slow animal I know about I can think on now is snail if I put snail in ley room and want to mo- I can even go out down jfk or whatsoever I will be and come back snail will stay be the trying to go to ley same place.